Tëtäguasu Tailandia oa ova araivipe, mopeti eta siu <noise> poapa juripa <noise> mokoi arasape <noise> kua Tëtäguasu <noise> omofunda Sukhothai jare Langhathai siglo <noise> pañandepo <noise> mboapipe <noise> icapital bangkok ikorepoti baht Tailandes <noise> javoi <noise> imiarireta Tailandes <noise> kua tëtä oi continente asiape <noise> kua tëtäguasu <noise> guinoi playas tropicalesreta <noise> jaeramiñovi <noise> itupaoreta <noise> guinoi Buda ïa